افضل اني أعيش في عالم خالي من الجريمة لان الجريمة اهي الي تاذينا وتسبب لنا يعني المشاكل بيننا كبشر والمجرمين اهما يعني اكثر فئة من الناس يعني <hesitation> يعني يخلون حياتنا اسوء فالجريمة اهي الي لازم نتخلص منها